Uwe nkpa nkumi kokwetantale nduali sa kagingo akukudwabe nanga sigikilia eti kioka nibhakigia eti enindi kimasi mibazisi bhadhuwa holukesai ati uwe nkumi oli nakwetantala na gia eti kima injo nikitoka bhoni kwetantala nduali injo sa kagingo Injo, alibhinjo

Ali mulimo bhakpa yabho ka group na sini-sini gba kima sa asili iba kima ndibha kitoka kolisai sa kibhoko ndiabho bhia mukenka, kitibho kima mbuluwa bhinjo.

Ali sa mugaso keisa kima ndia ahingulaniku saukali nanga sukali kakuingulana ka mubili okukuwga bwangu ndwali sa sukali kakilamaga alabhuisi bhakpa bhamamadha

Lieli ndiamo ndie nkliaga moti nkibhuaga ka tiko bhia bingbanga gbebhe guna na konje ndiekina nkisumbaga ka katale bhia bhikole nyama na mucele

Haaa moti ka kima ndia mwebembezi ndia agbokiliani bha nali nai ali ngu mwebembezi minjo asemelelu abhe nkpa mindia bhakinzibilabe ndia kandi kima mazangaga ndia akikola bhakpa nibhatangi nanga andie iso ndia bhakpa ndia bhakibha nibhakizibiliabe ka kola kima mabhonga

Mugaso sa egabe asili kati kati akimanyisage eti oibe asili ndiako nesi aenagio ndia abhongiku na ndia aluzukaniku andulu otoke bikisa ndia abhongio ogodjise ka asili ndiako no kabha noibi asili ndiako ndio koibi ndietolo okulika nokukola mazinana nalia nazinani

Ka ngongwambili ndyasu kola imamoti ali namigaso mamadha mulimo njo akibhaga kulungi mulimo bhukuhegelagaku magezi na kima mukukolaga aki bhongaga muku pesyana mukibgaga luganda mukibgaga bubhotu mukibgaga na sente

Bizibu ndiasu ndie kikidulanaga ka kima mamulingo injo ali lika nikibhulanaga ka kabhebe kima ndia abhongio ndie kikitoka kolai mamoti

Kozesa intaneti tolo poni ka kima ndie kikola akietagisibwa kiki lika nikikisumba hhh emubizi nikikibisa ka masimu ndiasu kedha kibikise intaneti injo kigodhise ka ndabho ndia bhesu injo poni akietagisibwa mbagana ndio koli na mbagana kokukola injo

Nkali mudiali ka lugisa ndia bhokilani liai adulu abhe dha bele sini sini ali kodhiko njo adulu ndia kiyabaga bhikisa bhele

Ndie nitunga simu ndia kateketa nidhedhelua sini yenilikaga ninigbei kakibhoko andulu bhakpa bhanitangie nai

Bhalemi bhagbokiliani isa makulu ka gavumenti toliabho nesi bhagbokiliani bhabhualikilieku ma sukulu mbamba kindia bhaniki ndibhabho bhakilika somilia

Okuteketaga saba, osabe andulu kokoyembe koleki kokoyembe kolako kedha lalako obanje osabe andulu komesia kosaba andulu ohange.

Ka ngongwa mbili ndiasu haaa milimo ndia bhakali ndia bhagbokiliani kolai ali bhia luka mbombo luka zalu luka bitambala injo andulu mulimo ndiabho ndia bhagbokiliani kolia

Huma huma ekikelelaga nua cai na mugati njo ndiakalibhe bhazugisa kami akotu ndiamo ndieniseisio ndiki tabhibhe kidhakia liaga dhubhi nia kamulimo

Bhaniki ndibha ka sukulu ndibha bhali ka sukulu bhalema kingananisabho na ndibha bhakali bhalema asemelelu bhoponi bhalikage imamoti bhadhue sololabho bheho likabho kati bheo kilasi ndiabho kati bhali nabhabho bhoponi obhutabule imamoti andulu nabho bhaibe nesi nabho bhali bhakpa tai bheho so kosemelelu sololabho bba

Mulingo ndia kateketa sa konia nkpa mindi ali na kiniga andi habhulaki nesi dini akionga eti kolo kungbelia dako kiniga tolo poni

Ka sukulu bhabhubhlisane bhaniki bhalema nabho soma kandi bhalike ndia akisobola dhayabho kedha simabho kedha dhayabho katukabho kindia bhakisobola kweyambilia

Mugaso ndia ali ka amana na nkali moti akibhaga nti okubhaga na businge okubhaga na kasinge kalika naye na olukesa ndiako akibhaga nke kolisa nkpa mindia abhuami bhakali bhamabhika nanga bho bhakali bhamabhika bhakidhotisaga milimo bhaitu bietago ndiabho nahingulani

Ka mwaka tano nalasibe nkibha ninili ngama nanga mwaka tano bika siaibe nkibha ninili na mwaka nkagha namulu ncambu ka mwaka nkagha na mulu ncambu nkibha ninili ngama sini sini

Nkpa mindia ali na kiniga mulimo ndio okumuyamba ali duakibe omuwewete bhuke bhukeni oibe ndia anzigidhilio andiki toli ogie eti okumuyamba mulimo loki ndiaki injo okuisa kindia agbokiliani bhai

Nkpa bhuluwa milimo nkpa ka ngongwa-mbili ali kima ndia kabhongi sini-sini osemelelu nkpa bhanamunji bhabhe ka milimo andulu ngongwa-mbili injo abhe kulungi so bhuluwa milimo ka ngongwa-mbili injo kabhongi bba

Kiki na hiba namba ndiabho kagogwabili kilinahiba bha kiesaga bhoni Kali na hiba lyaga ndiabho bha kilyaga bhoni kili nahibha bwomezi ndiabho atelemi bhoni

Ali mugaso likililua nuwa libo nanga libo andulu bwomezi kandi libo akihogisaga ndylu kakozo kima poni mabonga akitukaga ka kalibo

Bhaniki bhabhu pesie ndia bhuwai ghokelanio tebhi nbhata ndia bho abhe nali ndia bhalema bha nkia gali nali ndia bhalema kwoloni ndia bho abhe nali ndia bhalema kabhakibhusogosa sini kha bhaniki dhabho eee njo adhu kikighaga kola bhaniki bhalema ka sukulu tebhi bha dhabho

Bizibu akibhagabe sa mbaganiza alibe kizibu ndia akibikaga ndia agbokiliani gavumenti telemiliai alibe hee kuzibu kabikabe ndia gavumenti agbokiliani telemiliai kikicuagaku kiya kibhutolia bhatua gavumenti kedha bhebembezi ndibhasu ndibha bhakali bhali ka ntebe ndibha bhakijibaga nesi ndia bhakikola ka bizibu ndiasu ndia aleukani ka ngongwa mbili ndiasu

Ndia akidhua nkpa atuke ka kyalo aye ka tauni ali yakabha mulimo ndia akukola. Ndibhetolo ali yakabha aah takatakanana bhakpa nibha bhetegelezio ndibha kikabha busubuzi kwesubulilia. Kolika ka kyalo, busubuzi kakiyaga na ndibhakikabha mulimo akikabha yakabhiliai ka tauni.

Bhasemelelu bhadhue ngeso ndiabho majangaga ndibhakikolaga andulu bhasobole kola kima ndia akibikisa sente andulu bhasobole helelela bhaniki ndibhabho bhaye ka sukulu

Nkolo na kihinzi ali ndwali ndia akibikaga na mani kandi akubikaga nkpa nakujunga andulu ndia akidhuwaga nkpa abhukaga nanoko kandi na mani akikabhaga siaki kabhe nalwali ndwali injo.

ka uganda bakigiyaga ngu myaka ndia baniki ali komi na nane abe ka inji abe ka sukulu

injo bhesu gavumente andulu ndia kikiyamba baniki ndibabhesu balema ndibhali ka uganda bhesu kikibusindika aye asome andulu umali abe kulungi

Kieyokiya ninilelegi, nkiyaga bhukebhukeni, niya ka ka ke keima nihumulabe bhia dakika komi nitukaku nitandika dhetagabeeeee ka inji ndiamooo ninilia kyeligililia ninilia kyeligililia nkikolaga to bhinjo.

Gulupu ndia bhatwa luzu luzu akitoka luza kisomo bhaniki nanga akibhugodhisaku nitekeleza mazinana sa nuwa njemu nuwa mwenge lwanalwana ehh na bhusuma so injo kabhongi miki poni lika ka gulupu mabhinjo

Kabha nikizibi eti bhikili na kasinge ka ngongwa mbili ndiasu ali eka bhakpa poni kibisebe businge nanga businge kibha bhakpa lika imamoti bhubhue kima moti bhuonge kima moti

Ndia adhu kozesa nguwa sa magezi ndia alibe endindi siyo ali sigikilia ngu nguwa alibe kima ndio kosemelelu kozesai kima ndiohibiyo kosemelelu kozesa kima ndio koibi akukubikisilia bizibu so adhu ndulu ka ngonguwa mbili kindia etolo nguwa bhakalika kozesa nguwa sa magezi ndia alibe endindi siyo nanga bhakasanganu nibhahibilwani bhakasomi.

Hhh ndiadhu bhakpa biabho bhakakozese nguwa ndia alibe sebhalisiyo ndia kateketa atembia ndia kebhali ekietagisibwa lika nolia kucajinga masnalaji buli ka kyalo poni kaliku

Nkpa mindia ali na kiniga oli nalika nokumbubabumba andulu kalakieyokia zidhi kola kumubihiza ali lika nokumbindilia kulungi andulu kiniga ndiaki kala nai bhuke bhuke bhuke nolia kumbubabumba kako andulu abhebe kulungi

Bhalimi bakikingiliaga tiko ndiabho kowa bhambuka na abwa jiba nti na ndwali habwa jiba nti bhakilikaga nibha bhongisili tiko ndiabho nabha bhagalili batodha bha bhabhuaku bitagi batodha babhongisia kabhabha nibhakikozesaga bhakikozesaga mubazi ndia ali oganiki

Ka miaka tano nkibala nizibe eti ndabho ndiamo ndia nigbei alikai asia kangi nigodhia sa buloka ndia kebhali nkizibe nikibbala bhaniki ndiamo bhagbei somiiabho ka masukulu mabhonga ndia kesalo buizinesi ndiamo nidhaki gbatikesai kandi nanyetikili kimui

Ali mugaso nanga bhaniki okubha nokahabhulabho kwekolilya ndyabho kandi ndyabhakayeli kandi ndyabhakesigi ndyabakpa bhambgeku nanga bhakadoimbe ka myaka sa bga kima ndia mkpa mbeku abgeyo

Nkpa okubanjaga ongbabe nsobi ndia kokubanja kungbabe ndia kebhali andulu andulu ndio okuntoliaga dumbia ndia kesalo dumbi odhue dhani kidhuane nanga uma kibhuaku bunanzigua bulikilo sobhiliami bulikilo sobhililiami dumbi okucwagaku onganilia bhotuako injo ka mulinjo mabhinjo

Mbula ka dhaka tolo poni ndie kikolga nkiesaga ka inji nilika na bhaniki ndibhamo dumbi kiamba mikia lieli ndia ali ka inji dumbi kilia imamoti lindua mbula nasi

Bhakoli ndibhabhesu ndibha kikolaga ka bwo.ezi ndia bhesu kikieyokiaga na na andulu businge ndie kili nai kandi bhikikabhaga bhabhubiza nanga andibho ndibhabhundili vwomezi ndia bhesu

Masanyalazi kabha ndiakali ka kyalo ndiasu ndie kikikolaga ali bhakpa sumba banikia sola kedha bhikisa nguwa sa geneleta andulu basobola gbeisana ka nguwa ndiabho ndia bhakakozesai nti masanyalazi abhebei